जैसा जैसा मौसम बदले। वशाव वशाव जानवर भी खुद मौसम के नई से डालबा का नरा परियास करें जैसा कि अपने जाना कि जो भालू रहे वे वो खुद सर्दी के नई से डालबा का उन्हें लंबी लींद में चल जाओ। अब जैसा ही उन्हें लंबी लींद में जाओ वे उके अतर सर्दी को अत्रो परभाव नहीं पड़े अगर उस सर्दी में नहीं सोवे तो उका शरीर पे बहुत ज़्यादा परभाव पर है और उ भूख की मारी मर भी सके उके नई से मेढक रेवे। जो गर्मी का टाइम पर जमीना का अंदर छुप जावे उकी वज़े से पानी की कमी की वज़े से उ मरे नहीं जदे पानी पड़े उ बायरे इटे आवे और उको जीवन बच जावे नितर उकी मौत भी हो सके। जो गर्मी का टाइम पर जमीनाक अंदर छुप जाओगे वो की वज़े से पानी की कमी की वज़े से वो मरे नहीं जदे पानी पड़े वो बाइरे इटे आओगे और वो को जीवन बच जाओगे नितरों की मौत भी हो सके।